<noise> Ny karazan'ny fahandro <noise> sy n karazan nahandro Ezyptianina zao da <noise> avy ami'ny <noise> Egypta Antika agny <noise> ny fomba fahandrony zany. <noise> Da magnampy an zay gn ny fahandro Kôpta <noise> miharo ny fahandro Mediteraneanina. <noise> Da ny koziny Ezyptianna io koa zany da tena maro karazany, ndrindrandrindra fa gny laoky. <noise>